که د سفر په اړه فکر وکړي او پلان ولري چي سفر وکړي نو باید دوه جوړي جامې د ځان سره واخلي د تلفون چارجر د ځان سره ولري او همدارنګه پاسپورت او عکس والا (اي ډي) که درسره یی دا به ډیر ښه وی. او هم ځیني نور د سفر ضروري توکي باید په بکس کي واچوي اوځان سره یی ولری چی دضرورت په وخت کی استفاده تری وکړي